<noise> د مرجاني ډبرو په اړه زه ډېر معلومات نه لرم ځکه چې یو عمده دلیل یې کیدای سي دا وي چې افغانستان بحر ته لاره نلري. او بل د ملگرو سره مو هم په دې اړه بحث نه دی کړي. نو زه ډېر معلومات نه لرمه. په انټرنیټ کي چې مي څه لوستلي دي هغه دا دی چې دا ډبرې د ژونديو بحري حیواناتو لخوا جوړیږي او د بحر د سواهلو څخه حفاظت کوي.